Unia la kunia la ko iñeñegua sajoan ndu <hesitation> ndu dio xra sajo'a ndu chichja, sajoan nuthee, sajo'a nu ndu, sajoan tha la guñala ñeñegua, ahora ko kua ko kuchitu la kuchitu la tie chrexi ba nchri thee ba gujndi nchri thee ba utjo chjon nchri thee ba thi <hesitation> saxe the kjee nhtaa thee yaa ne ba uyaa la thi kuan ba xree ba la thi kuan yaa e la thema inaa thenga'ni nthaa pero eeba la tsits'eba la tie la nee ba yea yaa la uchi'to <hesitation> yaa guyala ñeeba uxee neba thi thi kuchache neba yaa ese kuchito tayegua la ba sitjaa ba latha tjao taxi nchetu'an negua yaa yaa lanegua yaa unia la ne'a ba thi saxee pero kuchito lanee ba yaa, yaa ya ese es su alimento de animales. <noise>